ଗୁରୁବାର ଵିଶ୍ଵେର ଚିଂତା କରୀ, ଇମୁ ଭାପୂଚୀ ସଫ୍ଥା ଶସ୍ଵାଡ ଗଏ ଆଯା କା ଗୁରୁଦ୍ଧ ପୁନ ଦେନା। ମା ମନନ କା ହସ୍ଵତା ଚିଂତା ରହା ହୂଚୀ, ଗୁରୁବାର ପ୍ରଯାଇତ ଭେଟ୍ରୁଦେ। ବାତ ଥର୍ସ୍ଟେ କ୍ଵାଜେ, ଜହା ଗ୍ଯାନନ ବୁରୁଦ୍ଧୀ ଏବଂଗ ଆତିମିତାର ପ୍ରତିକଵାତିମ। ଗୁରୁମାର ମତ୍ଯାନ ଲକ୍ଷ୍ମିଗଵାର ଜହା ପଢାରେକୀ ଲକ୍ଷ୍ମିଗ ବହୁତ ପନ୍ହରକ୍ଯୋସ ହୈତ। ଉଦ୍ଯାର୍ଚନ କଲେ ଧନ୍ଯା ଔର ଅତିମିତାର ବହୁତ ମିଡିତା ହୈ ଏବଂଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମିଗଵାର କୁରୁପା ହୋତା ହୈ।